Jue ëch dun nuk yajkoj në ko'o yë avion yë a'ax dun nyënëmbyë, në ko'o da jedun jyayëyëk po'oj nëkadakëp da ya dun, tyam a'ax dun yaj nëwi'idëy pën dun ji'ib jajpë pën du ji'ib wyjpë je'e jadun ji'ib i'ixpë e'epë, kap ëch mana avion jotyë nuk anyäy jadun ëch dun na yaj kojyë në ko'o a'ax jedun wi'idyë.